بابا علمني نعوم عمري خمس سنين، ماخلانيش <hesitation> لين وصلت لعمر <hesitation> كبير، خمس سنين علمني كيفاه نعوم، علمني نغطس <hesitation> في ال- العمر تاع عشر سنين هكاكا وليت نجم نغطس هكاكا وتعلمت كيفاش نعمل التجديف وكلشي، الدراجه لا الدراجه تعلمتها كبيره، وعمري طناعش سنه حاجه هكاكا، طناعش حداعش سنه، في وقت كنت نقرا سادسه.